أحب الأكل الحلو يعني أستمتع بتناول الحلويات مثل الكعك والشوكولا، يعني تعطيني طاقة وحلا- وحلاوة للحياة، لكن ما أجدر أجول يعني إنه لا للأطعمة المالحة، لا مو بذي الدرجة خاصة يعني إذا كانت مع التوابل، بس بشكل عام يعني حاليا أميل للحلويات أكثر، يعني تفتح شهيتي بصراحة، وإنتي أي نوع تحبين?